La cucina di la Danimarca è ricca di pisci d'acqua duci e salata. Iddi hannu tanti maneri di cucinari lu pisci e una assai usata è chidda di lu pisci affumatu. Affumari lu pisci, nun sulu lu coci ma macari permetti a lu pisci stissu di durari senza ca s’appizza. Hannu macari tanti pècuri e la produzioni di tumazzu è abbunnanti, cu tanti tipi diversi.